Për andé zura l'Everest ch'al e la muntagna pi auta dël mund sicürament a i andarìa almenu cuai ani d'preparasiun cun persun-a ch'al an gia falu, pöi ëntarìa cerché cuaidün chë ch'a m'finansia ël cust e pöi ëntarìa catese d'roba aposta për l'alta cuota